Otukpii, otukpii jeece ya hiaŋ wǝ lǝǝmɨ Kǝ kǝ́ yǝ kpii rɨ lǝ̌ ǝkpǝǝkǝ sa wǝǝ, otukpii ya hiaŋ. <hesitation> Mɨŋ ŋmɨ wɔɔ, wǝkpakpǝ lǝ gbǝ ŋmɨ ŋ́ nǝ́ǝ pɩ wɔɔ, wǝkaamɨ anyaŋtui, nyaŋkpakǝ rɛɛwǝ mǝŋ yoh ko gbɨɖɛ minkɨsa wɔɔ. nyaŋkpakǝ <hesitation> nyaŋkpatikǝ mǝŋkɨsa mɨŋ kǝ́ yóo ru yǝ ŋ ko onuŋ yo ko gbɨrǝ <hesitation> mǝŋ tusa ɛɛ nilontuisa mǝŋ otukpii asɛ e leh kpii otui o ko fɛɛ kɨ pɨ pu lǝ̈ wǝǝ, kɨnyaŋkpakǝ wǝ́ pɨ lée kpii <hesitation> kɨnyaŋkpakǝ wǝ́ e lée kpii kɨ e ci o ko ŋmǝ wɔɔ ŋmǝ ŋ́ náa taa anyaŋtui baŋpa anyaŋtui kaa otukalayǝ sa yǝ kpii mǝ ǝyǝ ǝnɨ kaa mɨ tuu ŋmǝ náa taa.